Izy e, sa mba tsy homan-kena io, kô fa <hesitation> ataogna tegn maro karazan tsara be zegny le <hesitation> hagnigny hoagnintegna. Tokony feno fôgna zegny ny proteina aminanjy igny e. Ôhatra zao e légumes. Maro be o légumes mam- mitondra prôteina e. Fa izegny tsy ataontegna karazagny tôkana antegna kaofa homagna igny fô, mba afagafangaro izy avake, mba asiagna entrée hely satria ya, magnagno karahanjay asiàgna entrée o, asiagna plat de résistance e. <hesitation>